کھانا بناؤن دے سمیں پئیں پین تے رنّتے جے مصالحے ورتن نال سواد تے خوشبو بہتر ہوندا ہے۔ پنجابی کھانیاں وچ وکھ وکھ طرح دے بوہتے مصالحے آدی دی پُرپور ورتوں کِتی جاندی ہے۔ اتھے کُجھ مکھ مصالحے دی سوچھی دِتّی گئی ہے۔ جو عام طور تے ورتے جاندے ہن۔ ہلدی پیلا رنگ دے، سواد لئی ورتی جاندی ہے۔ ایہ سپر گُڈ اتے اینٹی سیپٹک وی ہندی ہے۔ لال مرچ پاؤڈر تیز مرچی دا سواد تے رنگ لئی، پاؤڈر کھانے نوں تیکھا تے سواد دیندی ہے۔ <hesitation> جیرا تڑکے وچ بھُنیا جاندا ہے۔ ایہ کھانے نوں خاص خوشبو دیندا ہے۔ گرم مصالحہ اتے ہور مصالحہ دی رچنا کھانیاں نوں تیکھا تے سواد بنّن دا ہے۔ تیز پتا تڑکے ڈال کے وچ ورتیا جاندا ہے۔ لونگ خاص طور تے پکوان وچ تیز خوشبو دیندا ہے۔ دارچینی وی کُجھ خاص پکواناں وچ ورتی جاندی ہے۔